כ'וואלט בעסער געוואלט קענען אלע שפראכן ווי קענען רעדן מיט חיות וועגן איך וויל קענען רעדן און- און קאנעקטן צו נייע מענטשן און צו אלע מיני מענטשן און הערן פון זייער לעבן, ווי אנדערש ס'איז פון מיין און חיות - איך ווייס נישט וואס איך וואלט געוואלט רעדן מיט זיי